أني بنعتقد إنه كل إنسان <hesitation> له القدرة يعني في تحديد مصيره ولكن برضه القدر له دور، ولكن برضه الاجتهاد وال- والمسابرة بيولي كل حاجة بتتغير طبعاً حتى في المصير يعني بيتغير، وبتغير كل حاجة مع التحدي ومعاه مسئولية الزايدة بيولي كل حاجة حلوة يعني.